Kannatlikkus om väega tähtsä egäsugutsidõ iihmärke jaos, selle et <hesitation> esiki, ku sul ei tulõ midägi edimädse kõrraga vällä, sis <hesitation> sul piätki olõma küländ kannatlikkust, et tuud viil pruuviq ja määntsidegi pikembäaoliidsi plaanõ jaos täpselt sammamuudu piät olõma kannatlikkust.